<noise> Mi yiɗi paturu, paturu ɗo voodi am. Mi yiɗi fijirde be faturu. To a ɗo maari dauro wayla haa saare faturu baray be pat. Mi yiɗi gaasa faturu, ɗo voodam wallahi. Mi yiɗi mi sooda. <laughs>